Sikyikalhire eribya omwekihugho siwuwithe ebitsibu, wukabya iwunahu omwana ibamubingira fees, iwawunahu iwalhwalya omwana wawu, kutsi iwalhwalya mama wawu, kutsi iwalhwalya sungali wawu, kutsi iwalhwalya mwali wenyu, kutsi iwalhwalya sukulhu wawu, kutsi iwunahu iwa iwabya iwukathuhe ahe- rikesya, iwabya iwunahu iwabya iwukabana transport eyerikuthwalha okomubiri, iwabya wunahu omukalhi awithe erikusaba ngebyerikolhesya ngeka